Ny biby teña hejiko ndray da bibilava miaro karaza voalavo. Satria pôzy bibilava da teña mampatahotsy aña mihitsy. Fa ny voalavo ndraiky da izy minday arety vao manimbanimba ny raha an-teña an-traño ao no halañako an'azy.